اعتقد درجة الحرارة المثالية بالصيف هي خمسة وعشرين اربعة وعشرين هال يعني هالهذا بالعشرينات بس بالشتا لا بالشتا يعني اربعة وثلاثين خمسة وثلاثين ستة وثلاثين همينه بس طبعا هذا الشي مستحيل عدنا بالعراق لان لا صيفنا صيف ولا شتانا شتا